ʻO nā ʻāpana koʻikoʻi o ke kaʻa, ʻo ia hoʻi nā kaia, nā huila, ke kino ʻolokeʻa o waho, nā puka, nā puka aniani, ka ʻenekini, ke kakalina, ka ʻaila, nā noho e noho ai ka poʻe, a <hesitation> ka lēkiō e ʻoluʻolu ai nā kānaka holoholo.